Dish woshanii kaa koda dike koda ka chaafua. guureni raawoteni wo bare woniishia sun bisaan itguureni kas nekeniet koda dikenie koda chaafua. koda chaafua inaman harkaan dika. woni sun mal kodan chaafae inaman sagale nyaateni raawoteni baretokiit wotjeebiseni dishwosha suunt guureni stima itbobeesen koda dikai.